Agor a m'enyi gye ho papaapa nye ͻwaretow. ͻwaretow yɛ agor bi a ͻboa wo ma itum dwen kͻ ekyir. Sɛ etaa tow ͻware a ͻboa wo ma w'adwen mu buei. ͻboa wo ma ihu mpanyin enyim kasa. ͻboa wo ma itum idur mpɛnpɛndo bi a ͻwͻ dɛ isi gyinae bi a, isi gyinae a ͻbͻboa wo osiandɛ itum dwen dza esi no ho kͻ ekyir ansaana esi gyinae ntsi ͻware na m'enyi gye ho.